Ra kôa ka tsy dia maromaro zany i ampelatagnananô, Rehefa kôa zany anô an handeha agnano raha dia mila fantarinô fogna zany le hoe ty le ara-pahasalamana, dia igny zany atô. Mihinana zany anô fa ara-pahasalamana fa tsy vôtery hoe raha misy hena fa misy vitamine fogna izy dia efa mety.